كنت هختار يكون ليا عشرين اخ لان الاخوات قوة وسند ويقدرو يساعدوني في اي موقف من المواقف وهيكونو سند لاخوهم يعني وأخوهم سند ليهم وهنكون مع بعض نقدر نعمل حاجات كبيرة جدا مقدرش اعملها انا لوحدي